Pues na ré tchon na zmigua th vi nú veintiocho, tzëbi nú zth zmigua gi nú trinta y cinco, ztëvi nú treinta y ocho.